<noise> wo tagi woma bokala womomikiye ankia woma bokalasi woma bokalaka de aje woma woroka de wa woeruku de aje ngone wo tagi keika na wo doro bolo maha de ngone ngone nanga mau yang penting wo sehat sehat wo so sanangi boloto.